paninii ka woin midaafeten, okokaanfaa hinwodeteni, chapatinean hinwodeteni, hanjeeranean hinwodeteni, dumii potiinini bakuli ta sagali bukifeteni olkaayeteniit jira, mala mar dibi nyaat ama diko yete nyaat au taimu dibi nyaat, akas midaafetai sagale itbukifete, pootin ta sagalean olkaaeten.